نفضل أنو تكون عندي القدره على علاج أي مرض باش نتمكن من معالجه الناس باش نشفي المرضى و نعالج الأمراض الخطيره نعالج الأوبئه <hesitation> نشفي الجروح، نعالج النساء و الأطفال في الحروب و غيرها من الأشياء و نكون إنسانه ذات فائده.